To mi woññayno, gootel nder caɗeele duuniyaaru woodi, nda talakaaku mi woññata. Talakaaku huunde wonta ɗon ñolɗum, mbaray ɗum himɓe, ɗum wara ɓe, to ɗum walaa kam, yimɓeeji fuu siwtake.